بالتاكيد طبعا هفضل ان انا اكون مش مضطر للنوم لان النوم بيضيع اوقات كتير من حياتى و عدم النوم هيخلينى انجز حاجات كتير فحياتى و اقضى حاجات كتير فحياتى من غير ما يكون عقلى تعبان او دماغى تعبانه او جسمى تعبان فا هفضل طبعا ان انا مكونش عاوز انام و افضل طبعا ان انا مكونش عاوز اتجه للنوم لان دا هيساعدنى ان انا اقضى حاجات كتيره اوى اوى فحياتى و هيساعدنى انجز حاج <hesitation>